Gn'hena igny zany fikarakarana an'azy asiagny sira eky izy ame volohany da <hesitation> eny e afaky ampandevezigny izy afaka hoe asiagny sira fosiny tonda asaligny ame lakozy gnao, afaka ampanevezigny da izy maigny sara igny da atapigny ame masoandro zay aby zao fomba hitazomagny gne gne hena.